Kana no <hesitation> pege i liuan using a no pa ago eke e nei taon, asukang a no pege ta pege i liuan. Using man na ago e rina no pege ta pege i rina, sikei man namepa ago nei taon kana si vuk taun ke akorong no pege i liuan using na po ago eke.